Kakuikosinar ñꞌ seite vái eni a deꞌn deꞌn deꞌēn dɨ́vɨ kúnūu ntuchi kunteē xoó ne kūꞌun déꞌn nu ɨ kuꞌun ndɨ xaꞌnu ñɨ a i ēni aɨv nꞌ ɨɨ xoó ñiꞌi deꞌn niɨta sá kafee deꞌn kúci váci iini a deꞌen pero uun dé repénte ne ñá ni ñiga ni adeꞌn nduꞌni a ñiꞌi seite a duꞌni a ñii seite viꞌꞌe ne zeite kakuikosinar seité kakuikosinar nte stē deꞌnne kunuu taꞌnñu ña kuáꞌa túvi kuaꞌa tuvi deꞌn ne kunūu ntuchi ña ntaꞌnuu ii ntuchi vá thi váꞌa xēi déꞌen.